Francia oako pañandepo aravitupe juripopa irundipa mboapi Tumpa oikoguirema ivipe kua oiko arasa irundipopa mokoipa arasape, kiapa jae omofunda omofundako Duque Ferramundo